kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkuusi Liedon vanhainkodilla ja kertojana Juho Jokila niin ne lampaat pakoon menivät
niin menivät ne aidankulmaan saakka mutta ei ne osanneet sitten vain ja lampaalla oli semmoinen sisu kanssa sitten kun ei hän näkee että ei hän mihinkään päässyt kun ei hän juoksemisessa pärjännyt eikä eikä aidoissa tarvinnut - lammashan meni päin sitten vain ja töppäsi tuommottoon konttinsa maahan ja se oli hänen mielestä niin ihmeellistä että kun se puolustus tulee niin se tulee sitten vain ja se on sitten semmoinen mimmoinen hän on sitten mutta jokainen näyttää sen sitten sen viimeisen mahtavuutensa vain juu ja sitten susi karkasi niskaan kiinni ja löi tuommottoon yli selän sitten löi päähän tai nummeen selällensä niin että yhtikään muuta kuin jymähtää ja ja jätti siihen ja sitten kahmaisi toisen kun ei toisetkaan menneet pakoon sitten kun ne olivat niin pelästyksissä sitten toisen sitten hän huusi sitten jo että kyllä että älä kaikkia nutikoitse sitten se kolmas jäi sitten ottamatta ja ja enemmän niitä lampaalla oli niin mutta että susikin sitten kanssa pelkäsi mutta sitä en minä muista jos susi yhden sitten mahtoi hädissänsä viedä tai kuinka sen laita oli mutta ei suinkaan susi sentään niin rohkea ole että niitä siitä olisi ottanut juuri mm
kävikös se susi lehmän kimppuun
ei se paljon lehmien kimppuun oikein käynyt suinkaan mutta kun kyllä se joskus oli vähän ahdistanut mutta lehmät olivat kanssa niin tottunut että ne menivät sitten kanssa kaikki yhteen laumaan ja perseet oli - ringin sisäpuolella sitten ja siinä sitten koetettiin olla piikit karheana mutta pikkuvarsanliha se piti olla sitten kovin hyvää että niitä se ahdisti kamalasti että - hevonen oli hukassa kun sillä oli pikkuvarsa et sen se sitten tahtoi väkisin ottaa tuommottoon oli välistä joku ladonseinävierikin että kun hevonen oli saanut varsan perseensä takaisin sitten seinää - seinää vastaan sitten ja löi se hyppäsi siinä sitten koko ajan sitten etukäpälillänsä ylös ja alas sitten ja susi meni sinne ja tänne juoksi aina siitä ohitse ja piti siitä sitten raapaiseman mutta joku hevonen oli pelastanut vain kun oli ollut oikein nuori ja hyvä hevonen että ei susi saanut kiinni ja susi oli hevosen kanssa hevosen kurkussa kanssa kova ollut kun se sai täältä sitten raapaistua nämä valtasuonet poikki niin ei se hevoselle mitään hyvää ollut
puhuivatko ne vanhat että susi olisi - ihmistä ihmisen kimppuun käynyt
ei ei ne ihmisille - ollut ollut kun jossakin se oli sitten ollut siinä vähän ennen kuin ne pois menivät sudet jotta lapsia vähän ollut ahdistaneet mutta ja kyllä ne sitten jonkun oli syöneet jossakin erämaan korvessa mutta ei ei semmottoon kuin ne saaneet niitä olisivat vaikka ei silloin ollut mitään kiertokouluja eikä semmoisia eikä silloin olisi - semmoinen luonnistunutkaan kukaan kakaroista olisi metsäpolulle uskaltanut mennä juu
niitä karhuja ei täällä päin kai ollut
niin ei suinkaan täällä päin ollut kun ne pohjalassa semmoisia vain kehuttiin olleen tuommoiset täällä vielä käyvät katsomassa hirvet mm hirvet vähän käyvät ja sitten kun ne menee tuonne merimaahaan niin siellä he ovat sitten juuri hukassa kun kun ne menevät välistä niin keväällä että jää juuri kestää ja sitten ilmat lämpiää ja sitten sitten ei jää kestä että ei pääse takaisin juu semmoista sanottiin paljon käyneen niiden
tekikös ne hirvet vahinkoa
ei ne ei ne tuommoisia ei ne olleet petoeläviä niin ne suostuisivat olisivat lehmälaumassakin ne olisivat olleet mielellään mutta ei lehmät tahtoneet uskaltaa olla niiden kanssa kun kanssa niitä on välistä semmoisiakin tapauksia oli että että hirven vasikka oli tullut kun lehmä oli paljon mulleissaan ollut ja niin ei silloin sitten oikein - parantunut riiteleminen
että semmoinenkin tapaus on käynyt
juu ikänä minä tiedä siitä ajasta mitään enkä enkä missä paikallakaan se on se on niin löysää juttua että juu kyllä mar siitäkin tieto oli silloin maailmassa kun niitä juteltiin ja oli mutta kukas semmoisia muistaa

olikos silloin paljon metsämiehiä silloin vanhoina aikoina
ei suinkaan kyllä se oli vähän - mitäs ei mitään pyssyjäkään ollut kuin semmoinen semmoinen takaaladattava tai suustaladattava semmoinen sitten oli semmoinen -- suuri traaki sitten ja siihen se täytettiin sitten ja tällättiin voimaa sisälle niin että niin että kun sen sitten jos sen sitten ampui niin se se meni sitten jos ei jos ei osannut niin silloin se oli menetetty koko homma mutta mutta kyllä se sitten tehosi kun sillä paikalla osasi eikä se kannattanut sitten kauas senkaltaiset ne oli viisikymmentä ja kuusikymmentä askelta ja semmottoon vain oli semmoinen Lindgrenkin nyt vielä vielä neljäkymmentä vuotta takaperin saanut vielä yhden hirven Vähästämetsästä siitä ja ja hänen hänellä oli sitten pyssy kanssa latinki kanssa monet ajat kun hän sitä vartosi hänellä oli semmoinen pieni pelto pieni pelto metsässä ja hän kävi siellä vahdissa sitten ja osasi lopulta tulla hän makasi kiven takana sitten ja ja hirvi tuli tänitteli sitten pitkin polkua sitten hiljaksillaan omia aikojansa hänellä oli niin hyvä aika sitten tähdätä ja valmistaa itsensä että hän osasi jämäyttää siitä sitten ja saivat ne nyt sitten nyt näillä ajoilla sitten jo kun tämänaikaiset pyssyt ovat niin noin hirvenampumaluvat nyt jo ovat olleet ja jos sitten vähän saivat semmottoon kun olivat siinä oli miehiä niin paljon siinä seurassa sitten että saakoon kuka saakoon sitten kyllä se kyllä sen seurassa sitten joku omisti joo sai se Yrjäläkin kun hän käy Pränikkälän hänen metsässä oli saanut ammuttua kanssa yhden hirven siinä oli poliisi Harju ja ketä siinä mahtoi olla sitten ja ja siitä on aika vaiva sitten kun sen saa kaatumaan niin sitten ei sitä saa mihinkään menemään sitten saa sitten täytyy tulla kotoa hakemaan hevosvoimia että vedetään kyllä siitä pahuksesta lihaa sitten paljon tulee vähän mutta ei se mitään hyvää lihaa ollut semmoista se on niin niin krouvisyistä ja semmoista niin että ei se mitään semmoista rasvaista ollut ikänä oikein kuin hyvä elukanlihakin on mutta kyllä se sentään sitten kun kyllä ne naiset sen sitten hyväksi saivat sitten kun voita tällättiin joukkoon ja semmoista paistettiin niin mm ja kun se oli hirvenlihaa sitten niin se oli sen nimenkin tähden sitten jo jo hyvää joo
kummottoos kun niitä ennen lintuja oli paljon metsissä niin pyydettiinkö niitä
kyllä niitä pyydettiin ja niitä pyydettiin aina näihin saakka ja taidetaan vieläkin pyytää kun tuommottoon syksyisin kun mutta että ei nyt näe enää kun nyt ole heinäseipäitäkään pellolla ennenkin Väljän apajalla niin ne oli yltympäriinsä oli kun niitä kokkoja ja semmoisia kun niitä pyydettiin ja aina kun niitä aina kun ne teeret ruukasi parvissa lentää sitten - sitten loppupuoli kun teeriparvi meni niin sieltä ammuttiin truiskattiin silloin se käänsi ja meni toiseen syrjään Väljään ja siellä präiskäytti taas vasta ja ja olivat hukassa oikein teeret joku aina putosi kanssa sinne joo ja se - aina kanssa se - teerenmetsästäminenkin se oli kovin vaikeaa kun kun sinne koijan tekee sitten sinne metsään tai juuri peltosaralle ja ja sitten on kylmä ilma sitten ja ja on ja vartoo siellä sitten niin siellä monta kuolemantaudin sai kun sinne koetti mennä sitten ja ja sitten tulee vähän tällättyä vaatteita ylle kun siellä kopissa tarvitsisi olla vaatteita ja sitten tulee hiki ja silloin tulee kylmä sitten on semmoinen että ei tahdo ensin jalat maahan passata kun sieltä pois lähtee olen minäkin sen verran ollut että minä sen huomasin että mitä se tekee että ei se mitään terveellistä ole mm joo ja sitten sitten teeri tulee jos hän tulee mutta ei se olisi sanottu siksi koska hän tulee kyllä - kyllä ne kuvat paljon teertä härsytti kun siihen samanlaiset semmoiset vähäläntäiset koivut tällättiin siihen kohtuullisen ampumahollin päähän sitten ja kun se sitten on hyvin teerenmuotoinen niin teeri lentää liki vain katsomaan että kuka se on juu ei ei mitään muita noita niin oikein kuvien kanssa saatu kyllä niitä tuommoisia sitten oli kun oli taas kun kettujakin kun haaskalta sanottiin pyydettiin kun oli joku pellolla laahattiin joku kuollut sitten jos oli elukka tai tai hevonen tai mikä hyvänsä niin sitten Alikirrilläkin niin tekivät semmoisen huoneen oikein pienistä hirsistä semmoisen pienen että äijä mahtui olemaan ja ja ja sitten pikkuinen kiuas nurkkaan ja kaikkia ja siellä sitten ne olivat se oli monet vuodet kun se oli pystyssä ja siellä kävivät sieltä saivat jonkun ketun kanssa kiinni sekin kun kun äijäkin siellä on sitten niin sen täytyi vähän hiljainen muistaa olla ja ei - saanut sauhuakaan vettä sitten tuli ilma sauhuiseksi ja kettu haistoi niin mm se Alikirri Hurme he oli oikein ei te muista semmoista se kuoli tuolla jossakin muista missä se oli se oli kruununvoutina viimeiseksi kumminkin se oli viimeinen metsästäjä kun siinä metsästäjän kopissa oli sitten lopunpuolta tuli sitten - pahantekijöitä tuommoisia ilkivaltaisia poikia kun tunkivat sitä hajottamaan ja kerran hän oli Hurme oli tällännyt sitten ketunraudat raudat sitten vanhanaikaiset ketunraudat sitten siihen permantoon sitten ja sitten siihen oli joku Leppänen mennyt sitten kun piti korttia pelaamaan menemän sinne niin se oli tullut sitten niin että kuohottanut ja käsivarsia olisi ollut hukassa mutta kun tuli toisia ja poikia sitten kun aukoivat auki mutta semmoinen semmoinen kraatari Vintalan kraatarikin kun siinä metsässä asui se oli yksin jäänyt ketunrautoihin joskus ja mutta hänellä oli kirves sitten sentään kun hän kävi hän sai sen kirveenlavan kanssa sitten siihen rakoon ja hän sai sitä kirvoitettua hiukka hiukalta sitten vain ja pääsi itse sitten omin voimin pois niistä raudoistaan ja jos jos se olisi osannut hypätä kurkkuun niin se olisi hengenkin vienyt mm joo ne on sen aikaista tekniikkaa taas ollut
tekikös silloin pikkupojat linnuille semmoista lankoja ja satimia ja muita
joo juu semmoisia ja aidoissa oli ja kun jäniksiäkin saatiin niin oli semmoinen kaksi puutakin kun sanottiin että tehtiin jäniksenloukku oli tuommoinen kaksi yksi seiväspari pois ja ja sitten pantiin toinen ranka alle ja toinen ylös ja siihen semmoiset pienet kalikat sitten sanottiin veisteltiin semmoiseksi että ne ja keskimmäiseen tällättiin se - lanka sitten ja ja sitten kun jänis tuli ja tuuppasi siihen lankaan niin silloin se laukesi ja ja se oli menoa sitten ja kun jäniksenkin jostakin löysi monta laakia niin oli vallan kylmettynyt niin kuin joku kivenkappale kun on mutta kun Turkuun vietiin vain aina ja sitten kun se hiukan suli niin sen teikillä lykkäsivät läven vielä että se oli ammuttu kanssa olevanansa joo kyllä se aika kidutusta on ollut noilla pienillä elävillä kun niitä on pyydetty mm kun niitä on pyydetty
mimmoinen paikka se Väljä oli silloin teidän pienenä poikana ollessa
se oli vallan se oli vallan saa sanoa niitty - märkä vesinen niitty ja heinänajan edellä oli vielä monta laakia oli niin valkoinen kuin kato että niin kuin lumi olisi ollut maassa oli vallan semmoista valkosammalaa tai semmoista mitä kukkasta se nyt on kun se heinänajan edellä tulee niin valkoiseksi ja se puhkeaa aina siinä heinän edellä ja oli koko apaja vallan valkoinen mikäs semmoisen sammalan nimi on kyllä minä sen muistanut olen mm jotta valkosammalaa se on mutta niin on on sillä nimi kanssa ollut mutta sitten se sitten se oli semmoinen että sitten joku poika meni sitten vain kuokkansa kanssa ensin sieltä syrjistä vähän tekemään ja kyllä se pian sitten tämä on niin paljon hyvää lajia maata ja kasvaa joka laji Väljän Kustaakin oli Möörön torppari ja hänkin meni tekemään sinne teki töllinsä sitten oikein jo Väljän syrjään ja ja kuokkasi maata ja ne oli vallan - sitten se suoalan niitty ympärillä ja märkä vetinen hän oli siellä sitten kun hän se se oli hyvä aika hän sai palamaan ja se palokin hyvin ja tuli ison joukon matalammaksi sitten no sitten syksyllä tuli kaikki vesi hänen pellollensa oli kauhea katsoa ollut mutta sitten ei hän sentään kurssiaan kadottanut hän rupesi ojaa luomaan ja ja loi ojaa ja ja veden tälläsi menemään pois lopulta mutta mutta - ojanluomista oli kamalasti sitten kun ne täytyi sinne keskelle Väljää ensin luoda ja sieltä sitten sinne Kilpiöön päin ja mutta nyt kun katselee Väljää kun on suuret ojat ja ja suuret sillat ylitse ja kun nämä kevätvesikin niin ei Väljässä tullut ollenkaan näkyviinkään kun ne suli kas kun on niin - syvä oja niin se oli ihan sula ja koko talven alta sieltä pohjasta niin siellä oli aina vedenmeno ulos ja mitäs sitten tällä lailla kun se Hulttikin kun keskelle Väljää rakensi ja ja ja teki peltoa niin kaikkia lajia se - kasvoi hyvin vain niin että ei semmoista viljalajia ole ollenkaan ja sitten ne rupesivat sokerijuurikkaita ja kaikkia semmoisia tälläämään kun meinattiin ei suinkaan semmoisia kasva ja sitä paremmin vain jotakin sukkelampia aineita tuli uusia niin joo mutta nyt se Väljä on niin nuukaan peltona että ei että ei siellä ole enää kuokalle tilaa ollenkaan taas kun siinä oli semmoinen se oli sen verran suuri apaja kun siitä oli ympäristöllä joka talolla joksikin tästä tästä se alkoi tästä Teijulasta ensin oli Teijula oli rähäläläisten maa sitten oli vintalalaisten maa ja sitten se meni taas sieltä sitten Lapinkulman ja sieltä sitten yhteen sinne jo sinne Vuohenojankulmalle saakka ja ja toista syrjää Väljää meni Ankka ja ne kylät sieltä kaikki aina Huiluun saakka - ja sitten ne oli monella talolla nätti pala siellä Väljä ja heinänajan jälkeen siellä oli semmoinen ollut sitten semmoinen semmoinen sitten kun kaikki tälläsivät elukkansa sinne sitten ja - Turun puolesta oli äijät tuoneet hevosiansakin sinne käymään vain ja joo silloin oli ei silloin ollut asetukset niin nuukia
kyllä siellä oli heinämiestä heinäaikana
kyllä ja siinä oli viikatteen kahina ja oli aika poikaa kun Ryökässäkin kehuttiin että se oli aika poikaa että niitti leveä laisto ja ja meni kun se otti täältä näin Sikainmäestä ja - sieltä Poson maakunnista alkua ja ja meni sitten yhtä mittaa sinne - Papinmäkeen saakka siitä on on niin on enemmän kuin kaksi kilometriä laiston mitta mutta toiset äijät ei viitsineet semmoista - reissua tehdä ollenkaan mm joo Palttala oli sitten semmoinen Ryökkä heinämies se oli toinen semmoinen raatoinen äijä - suuri äijä kanssa ja ja ja niitti leveää laistoa ja ja kova oli menemään että Ryökkään olivat ne rengit ja ne torpparit juuri hukassa kun kun jo Palttala ja Ryökäs meni edellä aina sitten juu
mimmoinen se heinä sieltä sitten kun se oli niitetty niin mimmottoos se korjattiin
tuommoinen vain tuommoinen lauskareeksi sanottiin tai sontareen - sontareen muotoinen ja siihen siihen sitten semmoiset lauskaimet ja siihen pienet häkit pystyyn sitten semmoisilla niitä - laahaamisella vallan ne ei mitään kieriväistä ennen ollut ollenkaan heinienkorjuussa kyllä - kyllä sitä semmoisia sitä nyt aina ja sitten tuommottoon paljon vetivät sitten sapilaiden kanssa kun sapilaiksi sanottiin kun kaksi männynsaittaa kun oikein hyvin oli kasvaneet tai - että ne oli hyvin vartevia ja oksattomia ja ne ja - ja karsittiin nuukaan sitten joksikin latvaan saakka ja sitten pantiin siihen - vitsas sitten semmoisiin väleihin joka väliseen sitten semmoiset mm kun sapilaiksi sanottiin ja muista miksi ne ne sanottiin mutta mutta siihen niiden päälle niin kuormia kumminkin sitten vain koottiin ja ja yksi mies veti sitten sieltä tyvipäästä sitten ja ja siinä nuora siinä niskan päällä vielä kun se oli aisan päässä kiinni ja vei niin että kihisi vain kyllä siinä oli köykäinen kulkea siinä niiden liukkaan puiden semmoisen heinänsängen päällä mm ja semmoisia ryssäkin - näet arkangelilaiset reppuryssät olivat niin semmoisia heidän puolessakin koottiin heiniä ja tuolla Rahola rahan syrjässä siellä oli Järykselän äijillä oli kanssa semmoisia jaa tule sisälle vain mm tule sisälle vain niin olettekos te ne tunteneet -
no en ole tuntenut ennen
jaa
kukas onkos hän teidän
jaaha mm
onkos hän teidän sukulaisia
niin tuo on meidän nuorempi flikka
vai niin
juu juu juu mm
niin me siitä heinätyöstä puhumme olikos siellä sillä ladot siellä Väljän
ladot juu ladot täytyi olla ei ei muuten kyllä joku teki hätätyöksi semmoisen suovaksi sanottiin kun pantiin - pitkä räippä - pystyyn ja sitten rankaa ja hakaa tuohon alle ja niin tehtiin semmoista ymmyrkäistä ja korkeaa sitten että se vesi siitä meni alas että ei se juuri ei se juuri mädäntynyt mutta kyllä siinä hyvin paljon mustia heiniä päältä tuli mutta ei ei semmoisia Väljässä juuri paljon nähnyt semmoisia jossakin metsäniityissä ja semmoisissa niitä välistä näki mm joo
niin mikäs paikka se oli kun te sanoitte se Raholan rahan syrjässä se Raholan Raholan rahka missäs se oli
joo se on rahka sitten se se olisi se olisi tavallisesti juuri ikään sen Auran kirkon kohdalla siellä saakka ja Kaurinkosken metsäkin oli sitten hiukan sivuitse rahan vielä siellä kun ne korkeat vuoret ovat siellä nyt kun on tehty lävitsekin se tie kun menee sieltä Tarvasjoelta tulee se tulee Kaurinkosken metsästä lävitse ja mm juu semmoinenkin tie on on tehty ja kun monta on - pahasti rikottu monta pahaa metsää mutta tai pahaa peltoa mutta minä olen sen sitten eläissäni sen reissun tehnyt sitten kanssa ja - katsonut sen niin siellä on - niin paljon semmoisia karjalaisten siirtolaisten taloja näkyi olleen niin että sen matkan varrella ja että kyllä se näkyi että aina asutus paranee ja paranee ja laajenee ja ne olivat niin että monen pellonsyrjään niin jo tehty oikein semmoinen ympärysoja jo semmoinen suurempi oikein ja ja paljon paljon parantunut pieniä sontakasoja kanssa ja
olikos siellä Kaurinkoskella paljon taloja silloin ennen
ei se - se oli semmoinen kaksi taloa vain siinä Lapinkulmalla oli semmoinen semmoinen yksi lukuvyökunta kun oli vallan semmoisia kyliä kun on kaksi taloa Kaurinkoski ja Kankare ja ja ja Tursas ja Punittu ja niin ja Kukkarokoski ja ja Lommola sitten oli Lommolassa oli kolme taloa sitten siihen aikaan ei ne olleet ei siinä niin paljoa sitten ollut muita semmoisia ne muutkin olivat ne jaa
olikos sinne tie jo silloin
oli tai tai minun aikanani silloin silloin sinne tie vasta oikein tehtiin kun oikein syynitieksi se oli semmoinen polku vain kun elukoita alettiin ja Turkuun tultiin kanssa ja kanssa kuinkas sitten kun ei mitään muuta kulkua ollut mutta ei sieltä silloin mitään heinäkuormaa tuotukaan muuta kuin joku kaurapussi oli joo
sen talot piti kunnossa sen tien
jokainen sitä sitten kunnossa pitämään joutui sen sen tarpeen mukaan sitten kuinka paljon kullakin oli ajoa ajo laskettiin sen maan mukaan sitten kuinka paljon kullakin oli sen tien tien takana että siitä oli sitten ajettava mm ei se niin montaa tullut siihen Kaurinkoskellekaan - Vintalan Kirrin talot sitä tekivät ja Pelttarin talot ei siihen kukaan enempää tehnyt mutta ei se matkakaan suuri ollut kilometrin paikoilla vain siitä Alikirriltä kun Alikirri on on siinä Vintalan syrjässä kyllä mar te siellä käyneet olette
kyllä minä siellä kulkenut olen
niin kyllä sen arvaa ja siellä on nyt jo hyvät tiet ei siellä ei siellä tiedä enää huonoista mitään ja ei ole hevosia taloissa eikä mitään vallan kone kone menee vain
no se tuli se tie täältä sieltä sitten tänne kirkolle samaan paikkaan kuin nytkin
juu se tulee taas sitten siitä Vintalasta niin siitä se haaraantuu kun se menee sitten sieltä - osuuskaupan ja sieltä Lapinkulmantieksi sanotaan sitä metsänalustaa sitä menee sinne aina sitten Uotilaan saakka Palttatieksi sitä oikein kutsutaan niin ja kyllä sieltä on jatkettu sitten menemään Kankareelta vielä jonkun ollekos kilometrikin niin kun on sitten semmoinen Hartikkalan talo siellä ja ja sieltä tulee sitten koko Vuohenojankulma tulee vielä niin - pieniä taloja ja ja sieltä kiertyy vielä semmoinen haara kun menee vielä Väljäänkin sinne - Papinalhouittoon kyllä se on niin paljon muuttunut et paljon tullut lisää ja ne oli kaikki kylmiä kylmiä maita semmoisia - metsänvälejä ja semmoisia silloinkin kun Väljän takana se iso palo oli niin silloinkin ei siellä ollut missään peltoa muuta kuin Vuohenojan ne Taipaleenuitoksi ja semmoiseksi sanottiin ne oli kaikki niin niittyjä ja kun oli semmoinen Liedossa tapaus kun kun vallesmanni tappoi isäntiä ja pappi poltti metsiä kun nuo auralaiset kun tulivat paloon sitten niin ne osasivat pitää sitten aika avosuuta kun ne tulivat että että kyllä täällä Liedossa on kanssa ihmisiä että kun kun pitäisi olla kansanjohtajia ja - sivistyneitä ihmisiä ja ja nimismiehet tappaa isäntiä ja papit tappaa - papit polttaa metsiä
mikäs se semmoinen tapaus sitten oli
kyllä se semmoinen tapaus oli että se niin tosi tapaus oli kuin kerta pääsee kun se se se kummottoon se mahtoi se vallesmanni sen Puskan sitten tappaa tapaturmalaukaukseksi sitä sanottiin sitten mutta mitä jotakin uutta pyssyä siinä sitten oli vain kämmenöity ja ja se oli se oli sitten se ja se napsaus kun se oli et nämä oli sitten kun pappi Kilpiöön piti sitten niin hän antoi kuokata sieltä Väljän syrjästä sitten ja kuokkamaata polttamaan tälläsi miehet sitten ja ja se peli pääsi karkuun sitten niiltä ja sitten se meni yli sen metsämaan sinne Kiuasvuoreen ja sinne - Lähdeniittyyn päin sitten vain aina parin kilometrin paikoilla kumminkin sitä metsääkin ja pian se sitten meni kahden ajoissa se pääsi ja sitten ei se sitten enää neljästä enää neljään saakka vissiin kyllä meni eteenpäin kyllä se sitten jo rupesi pysähtymään sitten sitten tulee ehtoon edellä vain metsäkin ja se ilma hiukan semmoiseksi hiukan semmoiseksi nahkeaksi vain ja ja sitten sitten se - hiljentää faarttiansa vain joo kyllä se on sekin siellä on ne se oli semmoinen Lähdeniitynlähteeksikin kutsuttiin kun oli semmoinen suuri lähde oli semmoisessa Ilviluhdan ladon edessä ja se oli maa oli semmottoon pulleellaan niin kuin limppu siinä lähteen ympäriltä ja siitä juoksi aina vedet ylös ulos ja nyt ei ole vettä enää tippaakaan joo kun se ruvettiin se niitty pelloksi tekemään niin niin se oli santapohjainen niitty niin sieltä vesi haki tiensä ja meni luonnonojaseen - saakka ja vei veden kaikki kyllä se ei ne ole ollut mitkään semmoisia - käyttämättömiä että ei niitä reilattua saisikaan kun luonto - reilaa niitä itsekin saatikka ihmiset tuossa Viikin Lähteenmäen kanssa tuossa Pompon tykönä tuossa Ketolan - siinä meni kanssa Jokilan maalta yksi lähde kanssa meni pois vain kun on santapohja ja sitten eikä santaa oli iankaiken siellä on sitten vahva savi ja niin liukas pohja siellä savessa että siihen saviseen saakka se kuluttaa sitten vesi itselleen tien

kyllä mar siinä sitten silti aika remontit oli kun siitä peltoon tehtiin
no ei se enää ollut sitten oli niin hyvät fältit jo ja kolme hevosta eteen vain ja se oli ja - tavallista leveämpää turvetta se sitten veti että pysyisi sitten kallellansa kun se kerran meni jos menee soukkaan turvetta tälläämään niin se pahus nousee pystyyn vielä ja eikä tahdo pysyä kyljellänsä mutta hyvällä fältillä ja hyvillä hevosilla niin kyllä niillä saa ja sitten jossakin on missä on joku ollut puu ja semmoinen niin semmoinen kuinka sitä täytyi - kuokalla hakata pois sen juuret mutta ei niitä - ollut kanssa syrjiä ei niitä silloin kynnetty niin syrjistä saakka niitä on jälkeentulevaiset nyt niitä syrjiä vielä hakkaavat ja pommittavat kannoillansa kantopommeillansa se kantopommi se on yksi luonnikas elävä kun saadaan sinne raaputettua vain pikkuinen läpi ja ja pannaan lykätään se dynamiitti joko pantiin kiinni olemaan vai
olikos siinä
mitä
olikos silloin vanhoina aikoina siitä Kaurinkosken kohdalta silta sen joen yli
ei ei siinä ollut semmottoon siltaa kuin nyt siinä on oikein ollut se hyvä silta mutta kyllä siinä tuommoisia silloin oli kun oli vain aina noin rankaa vain kieritetty siihen poikittain niiden ansaspuiden päällä kun neljä puuta ensin toisesta rannasta toiseen semmottoon ja siihen poikittain sitten - semmoisia ne sillat olivat kyllä silta täytyi olla kun - maa kummallakin puolella jäi saman talon maata kanssa niin mutta nyt siellä tehtiin nyt taitaa olla jo kanssa neljä viisi vuotta pian kun oikein hyvä tie sitten semmottoon kun menee siitä Kaurinkosken sivuitse sitten kun menee sinne Väljään sitten ja siinä on nyt sitten oikein sementtinen sementtinen juova kun vesi tulee ja maa on hyllätty sitten jo oikein rantojen tai äyräiden tasalle oikein siitä menee vaikka kuinka se on niin kuin tuo valtiontiekin jo että ei Turkuun enää ilman ahteita jo pääsee muuta kuin Rähälänahde on yksi ainoa kiusaus siinä vielä jaa
kummottoon se Aurajoen yli silta oli sinne asemalle päin
ei silloin ollut ollenkaan Nautelankoskessa oli semmoiset portaat kun säkkiä kannettiin kun myllyyn mentiin tuommoiset neljä puuta rintaisin ja ja niitä pitkin kannettiin ja sitten kun ne tuli vanhaksi ja lahonneeksi niin se horjui ja horjui ja äijä pelkäsi säkkinsä kanssa siinä ja ja pöksyt tutisi ja ja sitten sitten se sitten se hajotettiin siinä oli monta siltaa sitten sitten siinä oli pieni aika puusiltakin mutta sitten kivisilta siihen tuli ja ja se siinä oikein nyt sitten on ja se on tavallisesti se - kivisilta se on se on tammen korkeudessa kyllä mar te siitä kulkeneet olette paljonkin
paljonkin
niin nyt kehuttiin tällä - jäiden menoa että oikein sillä parhaimmalla jäämenon ajalla ei siitä uskallettu oikein ajaa
kielto oli siinä
niin mitäs kun ne on nuo nuo autot ja ja siellä autossahan voi olla kuumia paikkoja kanssa niin jos olisi triihannut vettä niskaan sinne niin sitten olisi pian räjähdys tullut joo silloin oli Kurkelansillallakin ollut semmoinen paukutus että kun kun sitä niitä täytyi paukuttaa sitten rikki ja Kurkelansilta siltaa menee Nautelankoskessa saakka ne jäät menee sitten tai ei Vierunkoskessa saakka ne jäät menee siitä ehjänä sinne Kurkelansiltaan no mitä minä nyt hourailen Vierunkoski on alipuolella - Kurkelansillan ja ei sinne muuta tullut kuin sieltä vain Nautelasta Kurkelaan saakka mutta kyllä niitä siinä sitten oli kun ei ne menneet rikki sitten vaikka mitäs kyllä ne rikki paljon oli mutta kun semmoiset välit sitten on kun ei ne he ei ollut tarpeeksi pieniä vain ja se on se jään tapa sitten se ensimmäinen kun on suuri jää niin se poika on siinä ja rupeaa menemään kallellensa ja menee syrjällensä lopulta siitä vedet nousee nätisti ja ja toista takaisin sitten niin paljon vain että ja ei kun sen saa mojautettua rikki niin sitten on semmoinen rotina taas kun ne menee sieltä lävitse siinäkin on dynamiitti aika lailla tarpeeseen ettekös ole - joutunut näkemään sitten silloin kun sitä on pommitettu
no en ole koskaan sattunut paikalle
jaaha joo pitkä pitkä räippä sitten vain tuommoinen kuusen tai männyn latva ja sitten se - dynamiittipommi sitten se langan kanssa nivotaan siihen räippään kiinni ja ja siitä sitten ne johtolangat sitten tulilangat ja ja rasvaa sitten niin paljon kuin mahtuu mitäs jos se tulilanka falskaisi niin vettä niin silloin se ei se - tekisi mitään ne sammuisi vallan ja sitten sitä lykätään sinne sitten vain ja ne siis sillalta sinne jään alla vain sitten niin paljon kuin räippä ylettyi ja sieltä sitten kun se räjähtää niin se pitää ei se suurta paukaus pidä mutta semmoisen muhjauksen se pitää että jäät nousee hyppää ylös vain kyllä vei ja kyllä sillä dynamiitilla aika hyvä voima on ja vesi on toinen vaikka sanotaan vesi on pehmeää ja vetelää mutta vesi on äkkinäisyydessä sentään yhtä kovaa kuin maakin joo kahdella päivällä ne tuolla Kurkelan rannassa olivat pommittaneet niitä vähän mutta jos ei - niitä koskia niin niin sitten - kyllä sitten tulisi jäitä jukemaat Nautelankoski se pilaa kaikki kun jo itsestään se kun mitä siitä sillan alitse menee mutta sitten tulee se Jyrälammen pudotus sanotaan kun kun sieltä tullaan niin että niin että maailma vapisee kun sieltä - suhistaan mm siinä on se on maailmassa ollut oli luonto on kaivanut semmoisen kanssa kyllä sen tietää se on eri syvä se semmoinen suuri lampi siellä alla ja joka kosken alipuolella joksikin semmoinen lampi on mm Leenakkalankoskenkin alipuolella on kun vesi kerran kiertää ja maan myljää siellä niin paljon enemmän kuin suorassa joessa niin jaa mm
no siinä täytyi myllymiesten ne pussit kantamalla viedä sinne myllyyn täältä päin
joo joo niin täytyi kaikki vallan kantaa täytyi ja kerrankin niin - kerran suvellakin kun oli kun - niin portaitakin tehtiin niin oli joku päivä sitten että ei ollut portaita ollenkaan ja kun meni sinne huomaamatta sitten myllyyn niin sitten niin siitä täytyi pahalla lautalla mennä sitten säkkinsä kanssa sitten ja siinä oli sitten totuuden paikat kun lautta vapisee alla ja säkki painaa niskan päällä ja täytyi sitten vielä koettaa sitten sitä toisen käden kanssa vielä tuommoisen kepin kanssa sitten aina soutaa kanssa mm mutta ei semmoista tapausta tullut - juuri paljoa
no siellä Nautelan myllyssä silloin Kaurinkoskelta ja paljon käytiin
niin ja näihinkin saakka kun on se hommakin nyt jonkun vuoden on ollut sitten jo kun se on kanssa erinomaisessa kun menee hyvät myllyt vallan työttömäksi nämä ja se on enemmästä päästä noiden myllymattien asia ansiota kun myllymatteja on joka talon ja töllin nurkissa ei siinä enää enää mihinkään asiaa ollut tuonne isoon myllyyn muuta kuin jos jotakin ryynejä sitten tehdään hiukan ja ja jotakin sihtijauhoa juu ja sillä myllymatilla saa niin hyviä jauhoja tulemaan kuin kuin myllyllä saa tuossakin - Jokilassakin niin monet vuoret niin niin vallan myllymatin kanssa tehtiin ja minä laahasin jauhot Itäharjulle ja Kuusniemelle ja mihin minä niitä Turkuun laahasin ja aina hyviä jauhoja
se oli Nautela hallinnassa se mylly silloin jo
juu juu se on Nautelan hallinnassa ollut kuinka kauan mahtaa ollakaan kun se Nautela on semmoinen se on semmoinen pikkuinen kylä vain ollut tai mikä se on ollut neljä taloa kun kun se on oikein vanhasta ostettu joku semmoinen vanha Frekkajakku Nautela kun on silloin kun ryssä maahan on tullut niin niin vanha asia
mitäs siitä puhuttiin siitä Frekkajakku
no kun oli laulu perässä peräten että kyllä kyllä kyllä Frekkajakku sen tiesi että ryssä maahan tuli kun kun vähän tällinen leipää tarvittiin ja se että se oli semmoinen isäntä sitten kun Nautela piti ja teki sen myllyn sitten alkuun se oli ensimmäinen mylläri ja sitten osti niitä taloja sitten vielä kanssa siinä siitä siinä oli joku Heikkilä ja mikä siinä oli ei se Nautela ole ollut ensin kuin joku neljännyksen talo vain mutta sitten sitten tämän Nautelan isä osti sitten taas tämän Marttilan ja Anttilan talon ja siinä oli semmoinen neljän talon pikkuinen kylä ollut kanssa ja mm ja nyt - koko Turun kaupunki sitä sitten hallitsee
no nyt sen myivät sitten
niin niin nämä myivät nyt sitten ne tulivat ne pienet talot yhdistettyä naimisen konstilla ja mitä kaikkea siihen maailman aikaan oli ollut en minä tiedä tämä tämä viimeinen Nautela oli kumminkin joku - joku karjakko ja ja sitten nai Nautela rouvan sitten kun se oli leski kun sitä ihmettelivät sitten että Nautelan rouvalla - nai piian mutta oli mitä hän oli yhtäkaikki selviä ihmisiä oli joo eikä ne Nautelat oikein kauaa sitten eläneetkään kun minäkin muistan kolme Nautelaa niin kaksi Lagerströmiä ja nyt tämä tämä kolmas nyt vielä
olikos tässä tämä Kurkelansilta jo silloin vanhoina aikoina
ei Kurkelansilta kauan ollut ole minä muistan ei se ole kauan ollut niin kauan kuin siinä oli lautta vain semmoinen näin kun semmoinen Kauppi sitä lauttaa vain kuljetti ja ei se ole paljon muuta kuin kaksikymmentä vuotta vissiin semmoinen Kurkelansilta ollut minä tiedä taitaa vähän enemmän olla mutta
lautta oli siinä
lautta oli semmoinen kun hevoslautaksi sanottiin semmoinen iso lautta että se - kannatti sitten hevosen ja kuorman ja Kauppi Kauppi oli semmoinen sitten kun hänen talonsa juuri rannassa oli niin niin Kauppi sitten tuli aina ottamaan jos joku tuli huutamaan rannasta mutta se tuli sitten niin vanhanaikaiseksi ja semmoinen toimi sitten jo kun maailma taas niin paljon parani joo
no se lautta se vei hevoset ja
- juu hevonen kuorman edessä niin oikein mutta ei ei siinä mitään muuta hevonen ja kuorman se kannatti ja sitten parihevoset kanssa sitten kun jo usein souvi meni että ei mitään muita kuormia sitten ollut silloin juu
oliko se kuinka kiinni että se aina tuli samaan paikkaan toiselle rannalle
- touvi touvi nuoralla nuora nuora -- korvapuusta lävitse kulki kummassakin kulmassa oli semmoinen paksu tolppa joo kyllä se muuten alus oli mennyt mennyt alas sitten
ja sitä sitten - semmoisella puulla vedettiin vai
ei sitä millään muuta kuin paljaalla käsillä vain touviin kiinni ja käveli sitä lauttasyrjää vain ja sitten kun pääsi toiseen päähän meni ottamaan taas alkua siihen sitten tuli kolme ja neljäkin semmoista lautan mittaa sen joen leveys mm ei siinä mitään muita vehkeitä ollut joo
sattuiko siinä koskaan mitään onnettomuutta
ei ei siinä mitään sattunut mutta Moision lautalla sattui semmoinen kun oli joku lähetysjuhla täällä kirkolla ja ja sitten se jatkettiin sitä Moisiossa ja ja sitten oli olivat niin hulluja että menivät sitten kaikki vain sinne hevoset ja kaikki ja Moision Jannu oli täällä sitten lauttamiehenä ja ei ne häntä totelleet ja hän meni tuli pois sitten ja meinasi menkääpä pohjaa myöden sitten ja niinhän kävi kanssa että lautta meni pohjaan sitten niitä - sitten niitä kuoli niitä semmoisia naisia semmoisia tehtaanlikkoja ja niitä olisi paljonkin kuollut mutta siinä portaalla niin oli semmoisia rivakkamiehiä muutamia oli semmoinen - Rönhooki semmoinen sattui lomalla silloin parhaillaan semmoinen suuri vahva mies se oli kova ollut niitä hahmimaan siellä kun se sai frökkelistä kiinni niin se heitti vain rannalle oli jotakin kolme likkaa sieltä paiskannut ylös joo ja sitten sitten se Säikkään semmoinen Tiitula kun sinne ajoi sitten hevosensa kas niin hänen hevosensa sinne kanssa sitten hukkui mutta ei siellä mitään olisi tarvinnut komeilla juu kyllä niitä semmoisia tuli mutta ei tässä Kurkelan tykönä ei tässä ole tullut ketään ketään semmoista
- kummottoos nämä tiet silloin vanhoina aikoina oli tuo Tampereentie olemassa ja sitten tämä Härkätie
niin en minä tiedä ne on niin monella tavalla ollut ja maailman sivu niitä on jaettu kun ennen on meriläisilläkin ollut täällä mantereessa - maantienkappaleita - tuossa Hämeentielläkin oli ja ja sitten tuolla ja ne oli sitten niin ne oli manttaalin jälkeen jaettu maailmassa sitten ja ja niitä manttaaleita oli otettu merimaasta sitten ja kun ei siellä - maata ollut ja ja tällätty täällä tietä tekemään mutta totuus ja oikeus lopulta sentään pärjää että ne meriläiset riitelivät itsensä sentään pois että mitä he täällä maita tekevät kun ei heillä maitakaan ole eikä mitään oloa ole sitten se tuli kanssa semmoiseksi että joka pitäjässä sitten täytyi itse sitten tehdä tiensä ja sen tähden - Liedossakin oli vähän semmoinen raskas pitäjä - tien teon tähden kun tästä kulki kaksi suurta maantietä lävitse tästä Liedon pitäjästä niin kun monesta pitäjästä on vain yksi ja mm juu ja sitten niin täällä olivat sitten sitten niin kuin ennenkin ja sitten ne syynit pidettiin ja sannat vedettiin talvella ja ei se sen sukkelampi sitten ollut ja manttaalin jälkeen se oli jaettu sitten ja se manttaali on semmoinen vanha vanha räkninki kanssa kun ennen oli - oikein vanhaan aikaan kaikki talot ja mitä kunnassa oli niin ne oli manttaalin jälkeen jaettu ja se manttaali oli semmoinen ollut niin kuin vähän niin kuin arpakonsti joku semmoinen mutta ei se vallan semmoinenkaan ollut että se että kun - monessa - kyläkunnassa ikänä Ankka ja Mäkkyläkin niissä - paljon enemmän manttaalin suhteen maata kuin noissa metsäkylissä taas kuin kauempana metsissä oli kun ne oli paremmin voivia Ankka ja - ja Mäkkylä Mäkkylässä oli suuret laumat aina seisoi matkamiehiä ja Ankalla kanssa ja ne pidettiin että ne kostuisivat niistäkin semmoisia siinä oli sitten ja sitten ikä Viikkakin taas tuolla niin on hän oli sitten niin erämaassa olevinansa vaikka ei hän tuon kauempaa ollut kun hänellä oli kaksi kolme sen vertaa maata kuin Mäkkylän tai noilla ankkalaisilla toisilla niin mm että hänen oli semmoinen pidettiin erämaana ja kyllä mar se oli erämaa kyllä sen tietää ei siellä muuta sitten ollut kun vallan semmoista märkää alhoa ja ja semmoista vain sitten ja metsä eikä silloin ollut taas metsä missään laskussa vielä että ei sitä ollenkaan - arvaa tiedä eikä moittia että kyllä silloin hyvin kanssa koetettu on sen sen mallin mukaan kuin maailma on ollut mm joo
mistäs sen sannan ja soran sai sinne maanteille
jaa niitä otettiin niitä niitä otettiin mistä saatiin vain kyllä se semmoinen kyllä se semmoinen oli kyllä niitä santanummia aina oli sentään oli niitä Väljän ympärissäkin ja ja oli niitä oli niitä tuossa Ankallakin vähän ja mutta kyllä ne - santanummet niin kronkittiin kanssa että ei niin ollut paljon muuta kuin roikkeet jäljellä niistä joo sitä soraa - tarvitsi vähän paljon olla mutta ja sitten nämä pikkutiet oli sitten taas eri jaossa ne jaettiin taas sitten sen kyläkunnan mitan jälkeen tai semmottoon kuinka minä sanoisin joka talolla oli sitten tuota pientä kirkkotietä niin kuin Paattisten tietä ja muuta sitten taas taas sen - manttaalin jälkeen taas niin

no kummoinenkas se oli se kulku tuossa näillä teillä oliko siinä paljon kulkua
en minä tiedä sitä sanoa mutta ei siinä paljoa voinut olla mutta mutta kyllä siinä nyt kanssa vähän oli sentään mitäs siinä kulkua mitään ollut ei ei maitoa viety mihinkään eikä mitään eikä kauppapuotia ollut muualla kuin Mäkkylässä oli Turkuun meni känitti sitten huomeltaan pimeässä sitten siinä se oli joo talvella sitten taas oli hiukan enemmän sitten niin kuin mentiin pienen halkokuorman kanssa Turkuun ja ja joku vietiin pani tukinkin kanssa ja semmottoon rekeen mutta ei suvella mitään ollut kun ei mitään ollutkaan niin kyllä se pienissä oloissa se oli mm
kulkikos noita paljon noita ylämaalaisia tuolla Turussa
kyllä mar niitä taisi kulkea en minä tiedä tiedä mitään kyllä mar niitä sieltä tuli ja no markkinat ja muut taas niin silloin oli paljon noita ylimaalaisia kun tulivat katsomaan ja ylimaan poikia ja ylimaan äijiksi sanottiin kun menivät - rantaankin laivarantaankin laivaa katsomaan ja ja ja yksikin äijä meinasi että olihan siinä rovetta meinasi mutta oli siinä rossia ja roventtiakin siinä vielä siinä ropeessa paljon se oli se oli vain suuri kampsu hänen mielestään joo ja kaikki sitten aina ne niiden ylimaan äijien jutut ne tuli semmottoon niin muistoon no lohtakin oli saanut yksi äijä ja oli sanonut että hän - hän sai lohtanakalaa hän sanoi ja ja vieläkin huuleni hepsahtelee Turun torilla torilta niitä kaikkia aina sitten sai sentään silloinkin jo kyllä ämmillä oli kaikkia nahkiaisia ja ja kaikkia semmoisia joo silloin on Pietari Brahen aikana ne on niitä Turunkin asioita paljon muuteltu ja ja markkinoita käytetty ja mutta niistä en minä tiedä sanoa sanaakaan
no ne ylimaalaiset hevosen kanssa kulkivat tuolla Turussa
kyllä milläs ei millään muulla ollenkaan sopinutkaan kulkea hevosilla vallan
ja kärryt perässä
kärryt perässä ja kärryillä oli sitten kun olivat nämä likikaupunkilaisia ne kun olivat hiukan uteliaampia ne kokosivat siihen kärryille leipoivat edellisellä päivillä ja ja kaikkia palvasivat hiukan lihaakin ja ja ja jos voita saatiin tulemaan ja muuta jokainen sinne markkinoiksi vähän koetti kärrynperään sitten jotakin saada ja sitten oli kaupantekoa vähän vilkasta sitten kun paljon kansaa oli ja sitten jo enemmän ajan päästä niin oikein oli sitten jo Raision ämmiksi vielä sanottiin näihin saakka kun vallan nisukakkua tekivät ja torilla laahasivat joo kyllä se se maailma on vanha ja maailma on vanha ja monenmutkainen mm
no - kummottoos talviaikaan ne ylimaalaiset mistä ne silloin kulkivat
kyllä ne samaa tietä kulkivat talvella vain isoa maantietä jotakin tuommoisia sivukulmalaisia ikänä Jauholankulmakin tuolta niin tulivat oikein tuota Rähälän metsätietä kanssa kun se kun Raholan rahasta Rahkalan tykö tuli lävitse ja sieltä sieltä Järykselän takamailta ja sitten sitten sitten Liedon puolta sitten ja sitten siitä yksi osa vähän kulki mutta kyllä se oli hyvin vanhanaikaista sekin kyllä ne sitten maanteillä joksikin aina vain menivät mm
kulkivatko ne tuota joen jäätä pitkin koskaan
joen
talvella
jokea vai
Aurajoen jäätä
ei ei siitä kuorman kanssa mihinkään päässyt kun koski tuli vastaan taas ja taas kyllä niitä täältä Prunkkalasta alkaen tänne päin niin oli Leppäkoski ja Leenakkalankoski ja sitten tuli Nautelankoski ja sitten tuli Lakoonkoski ja sitten Vierunkoski ja Vierusta sitten jo pääsi menemään Halisiin saakka joo
kuka ne tiet piti auki talvella
ei kukaan kyllä ne myytiin sitten loppuajalla tähän kunta niitä koetti pitää ja myy niitä semmottoon sitten kilometrikaupalla ja semmottoon vähän että ne vähän sitten huusivat semmoisia jonkunlaisia määriä sitten - matkoja ja ja menivät sitten sinne lapio selässä sitten kun paha ilma oli mutta ei niitä mihinkään saanut mutta oli siellä olemassa kumminkin kyllä se siinä roikkui sitten niin kauan kuin tämä lumiauran konsti rupesi tulemaan niin sitten siitä sekin sitten sekin pula loppui mm kirkkoherra Granberg kun Liedossa oli niin hän sanoi että kummoinen täällä Liedossa on kun minä olin Uulovissa niin heti kun tuli lunta vähän niin ne oli kyllä oli miehet täällä ja lapiot selässä meinaskeli se oli semmoinen vanha klooki kirkkoherra kun hän oli kun oli semmoinen jymäkkä sälli kun hän sanoi kun hän oli vaalisaarnaansakin tänne tullut pitämään niin niin hän sanoi jos ei te että että minä tulen Lietoon nyt sitten vain meinaskeli ja jos ei te minua - ovesta päästä niin minä tulen ikkunasta sanoi se oli tavallista leikkipuhetta kirkon saarnastuolista mutta sitten hänellä on kyllä hänellä oli varmat tiedot silloin oli Lieto kuului keisarin pitäjään ja silloin oli semmoinen keisarinpitäjäjärjestys niitä oli - muutamia harvakseltaan semmoisia pitäjiä kun se senaatti määräsi sieltä sitten kun on vaalit pidettiin kylläkin niin kuin ennenkin mutta mutta ei monta vaalia - sitten ikänä Lietokin oli kun Granberg oli niin ei ne päässeet ei ne päässeet saaneet mitään aikaan sitten kun Granberg se pääsi kohta sitten vain ilman muuta kun semmoinen hän on hän oli suuri - sotarovasti hän kehui hän oli arvokas poika ja kyllä se hyvä pappi oli viisaudestaan ja kaikista saarnataidostakin mutta että niin ilkeän puoletoinen ja kaikkia se pauhasi vain niin mutta kun joku meni atestiakin hakemaan niin mitä katsos noita mökköjä kun kulkee sanoi kun tuossa hakevat paratiisia sanoi se on tosi kohta että ensimmäiseksi sanoi joo joo mutta hän kuoli Liedossa sitten ja ja oli Kinelin kanssa aina riidoissa sitten kanssa joksikin mutta sitten kun kuolemantauti tuli liki niin sitten hänelle tulikin semmoinen että hän käski Kinelin hänen tykönsä sitten ja - jutteli sitten oikein rauhallisesti että sovitaan pois että muuten me olemme tuomiopäivällä yhtä mustat kuin kuin toinen niin kuin toinenkin mm

mutta kyllä mar teidän reppunne jo on platkua täynnä
jos me nyt puhumme siihen asti kun tämä teidän tytär tulee sieltä kirkkotarhasta käymästä
jaa mahtaako se tänne tullakaan
tulee
jaa tulee vai
jätti kassin ja villatakin
kyllä minä aina juh huh huh huh huh ha ja minun on kahvit kesken juomat ja tuommoiseen pruukattiin ennen kaataa viinapotista kanssa kirkkoherrakin oli semmoinen poika ollut se Granberg kanssa sen viinapotin kanssa joku mieskin kun oli joku Sorvola Yliskulmalta kun oli kanssa ollut Turussa ja oli pahuuttansa sitten ostanut vähän semmoista hyvää rommia sitten kun kirkkoherra tiesi kun Granberg joi ja hän meni pappilaan sitten kotiin tullessa sitten ja meni sitten ja ja kaperoitsi sitten poveen että hänellä olisi vähän kyläkakkua vähän siellä ja ja - Granberg huusi kohta sitten kamarin oven raosta että tuokaa tuokaa kahvia tänne ja ja sitten ei Granberg tiesi sitten kyllä hän sen arvotteli että siellä potti on mutta Granberg ei malttanutkaan sanoi no missä sinun kyläkakkusi on sanoi raota ja sanoi toisen täytyi vetää sitten povesta - se potti ulos siitä sai niin ajatteli että siinä on kyläkakku että se on mies kun tuo kyläkakkuja joo eikä niitä siitä jälkeen oikein sitten enää juoppoja pappeja ollutkaan Liedossa semmoinen Söderman hiukan oli ja mutta hän sanoi että jos hän että hänkin lakkasi että jos hän ryyppää kaksi punssia niin sitten tulee - mielitekoa ja tulee kolmas ryypättyä ja sitten hän tulee semmoiseksi että ei tässä saa minua hillittyä meinaskeli kun joskus oli Ankan ahteessakin ollut ollut pyhähuomeltaan yksi pappi kun oli yön pelannut poikien kanssa korttia niin jumalattomasti sitten ja ja sitten oli nukkunut siihen sitten ja toiset herättivät sitten ja ja hän sanoi että herättäkää vain ja ja ja kyllä hän saarnaamaan menee että tulkaa kuuntelemaan vain ja ja ja meni sitten ja sitten hän mimmoinen se oli kyllä se se oli joku se oli kun kun hänen oli semmoinen puhetapa kumminkin että hän löi käsiänsä saarnastuoliin niin kuin Södermankin ennen löi ja sitten hän mm hän kirosi sitten että ei yksi perkele eikä kaksi perkelettä eikä kolmekaan ei tuhannen tuhatta perkelettä ei voi sitä hänen ylösnousemustansa estää se oli sellainen poika kiroamaan kun se oli paljon poikain kanssa korttia -